भारत मुझ पाए जाने वाली सटीक संख्या का तो पता आती पर अनुमान के हिसाब से बारह सौ से लेकर चौदह सौ एलजी होए सको परजातिया जो दुनिया कोेकी ना बेटी।